<hesitation> khumenya maisha malaya mushivala muno shindu she karanga kenya otambue ai were khakua overee ama nyasaye yenye wakikishe en were khakava yavere avweni wuwo, wasena wesi nesena wenao were khakasa yenya akhamlakha ta kachira maisha amalayi kano, ni niye wananga, mu, mushivala muno, yes oliranga omba vandu fulani vamenyire malayi, lakini were khakava nali yao, kenako niko maisha malayi kenya wakikishe ori, were khakua uvere yao khandi olachendanga ninaye ne niyure esuku yo mwikanisa, notsia mwikanisa <hesitation> nomuvora asandi omusale ori were, a maisha malayi kawamba kano, netsomianga kha kave khuliolenyanga. Haya aah khu, khumenya a maisha malayi kano tundu funyinyi fuvereo, <hesitation> yenya ovee nende shakhulya, omanye nova nende shakulya, ooh, maisha kako kalava malavi kachira inzala nikhuluma, nolanjera mu corner ama niwishevukha orii, olanyola shindo sholkulia, olanyalanga vusuma vuverekho yao, amatuma kavereo onyela khutsia khusia ofuche vusuna vwenovo. <hesitation> orufwa aundi warakhola rufwa ama aundi ukulanga lakini munzu wiyakikisha ori shakhulya shiveremo. No. nokhava nende shakhulya ta maisha kano kalasumbula, shikalava makleyi ta. Rukuvo runo yenya niwakhakhalakho, niwakhalakho ama amangende fulani novola ori aah, muviri kuno nikwo kukholanga kano kosi, khe, khetsye khuee tse eei, nzye tisa ekhave inguvo indayi nili e suit am a jeans indayi yeno ama notwalakho finyasa otsie okhavekho otsye okhaveko hata nichivaa emicrok, ama niwayanza tsiakala kama esye onyele watsia okhovekho eeh. Nini, eeh, ne uno naye, ne vandu ni vakhulola vari eeh, uno naye yayanza khungare sana. Lakini ni na maisha malayi khu iwe, ewe olekhoera khumenya a maisha konako eeh, mwene hata nochenda nounyakho rurashi runo kachira ewe mwene ukhupire, ukhupire vukhala yao, unyorekho amapesa aundi waseva aah. Sasa sahi na nokhufwalakho vulayi, mbu khufwala vulayi kosi niko maisha malayi khufwala <hesitation> ori weyeyanza no khwiyanza khulia nikhwa a maisha malayi <hesitation> alafu khu nende maisha malayi kenyaa ovee niwamanya khulakaya nende avandu mushivala muno nachenda ilwanyi eyi oshesiakho omundu? Nochenda ilwanyi eyi okhonyakho avandu? Ama wuwo tsa, aah venavo lakha vepanje nende akava, lakha venavo vakhole otwavo aash si kenya kave kario tawe. Ano khulalenjeranga a maisha malayi ne maisha malayi. Si lasima ombu ooh otsie okule tsinguvo ovayire vafwala ama ovawe amango, amapesa ori waah ngakano kho vamenya maisha kama kako kalia ta. Aundi kana wakanakho navo khunjira ovawakho milembe omanye omulembe kuno ni shindu sha. Sha maana sana kenya niwakana na avandu khunjira ovawekho mulembe na liwakana na vandu khunjira olakayekho. Ninavo noli novuyanzi vawekho a mawaidha ori waa ori wandaye ndenya wesi khuvakho nende a maisha a malayi ama niwikombanga khumenya maisha malayi mu shivala muno injira yokhulondakho nje yino. Nolonda khu injira yino evundu wosi onyola wavakho nende a maisha malayi. <hesitation> khuvere nende a maisha malayi aa makhuva kaveree manyinji sana makhuva kako kano khuli ulamenyanga khuli ulamenyanga <hesitation> vumonyi vuno vwosi aundi yes. Aundi iwe ovula a mang’ondo lakini injira yolamenyamo nende avasho vano injira yo, yotiranga washo mukhono ori wa yitsa khutsie khuri olamukhonyakho orii kavere kari nende mituka ninyinji ovee nende tsinzu ovee nende pi, shi kali kario tawe na maisha ma ooh khuva nende a maisha malayi ni khuli olekhala nende, nende wandaye vavo vano khuli olachendanga ninavo khuli olalakayo ninavo khwenakho nikhwa khuli olamenya a maisha malayi.